Ukiti liwat tu katsinikutun tlawa pozole, porque ja lha lhakatsini ekit <hesitation> lhawa pozole ja katsi tu- tu tatalakaskin chi axni na tlaway pozole porque tlawa xa kintala pus ni makgstim kalakgtsin chi kalhawa uno ekit lhak tlawa pus makgapits liwat pus tse tlawa por ejemplo mole, tsektlawa barbacoa, consome tsek tlawa o nakkag- na- nakkaxlawa liwan xa liwa xtilan tse tse tlawa uno tu kintatuwarlini pozole lhala jalak tlawa untu na jak katsini pastel ja katsini tlawa pastel pus ka katsini ekit puwan kak tlawa pastel.